रडार के रडारे असी चीज़ है भाई, कि आप अगर रूम में बठे आए, अंदर और अगर कोई भी आदमी आवग। तो तुमका मालंब हो, कोई कोई रडार, <hesitation> जैसे कोई बहुत बड़ो बंगलो बनाये ने, <noise> उकाम अगर कोई चारी तरप सीकरेटे लगाओन है नी। तो रडार लगे जा नो, क्ता के तुम्हया कोई चोरी नी हो ये, कोई नी हो यह, कोई आद्मी दगडाई नी मारा। रूम्भार रडार से उका तस्वीर भी आये जागा।